Au akan berusaha bagaimana cara na lo bek untuk au kalahkan alien sila jadi au benar-benar harus nanu prinsip au nanu cara yang betul-betul positif.